يا أخويا أخبارك أيه بكرة ان شاء الله معادنا هنتغدى مع بعض في البيت عندي ومتقلقش ياعم هخليهم يعملوا الأكل اللي أنت بتحبه بكرة الساعة أربعة بالظبط عدي عليا في البيت أنا هبقى مستنيك ومتنساش يعني بكرة متنساش الحاجات الحلوة اللي بتجيبها معاك كل مرة.